الفن ياسيدي لا يتم أنتاجه من الآلات أبدا الفن هذا وعي وثقافة وأدراك البشر الفن يستحيل أنه يكون نتاج آلة أو نتاج تفاعل أو أي شي هذا لازمله وجدان لازمله تفكير مشاعر تُحرك ما يصير مايصير تحكيه.